Magnana fomba fikoragnana ny piso. Karaha biby jiaby. Fa izy fôgna hoe malefaka kokoa izy ary mahay mifampihaino koa. Fa izy fôgna zagny tsy fantatra hoe tsy- karaha kiva takeo ihany tsy hay hoe ino zagny ilay raha koragnin-jareo fa izy mahay mifandray, mahay mikoragna karaha antsika olombelogno ihany.